<hesitation> لا أنا أفضل أنا يروحلي <hesitation> يروحلي السمع ومايروحليش الب- البصر، لأن إذا كنت مانشوفش هذا حقا خطير جدا وكأنني ميتة، بينما للأذنين يوجد دائما حل، هكذا.